प्रस्तुति करना वाला विषय थें अच्छा तरीका से याद करियूँ चैन्दु ताकी वू एक कहानी की तरह श्रोताओं का सामणे प्रस्तुत करै जै सको। मंच और जाण से पैली अफणा कपड़ों, बालों और चेहरा कू पूरु ध्यान रखयूँ चैन्दु। शरीर का कै भी हिस्सा से यू नी लगयूँ चैन्दु कि श्रोताओं की विशाल संख्या देखिक थें आप थोड़ा सा घबरायां या नर्वस छन।